କାଗଜ ଇପରୀ ତିଯାରୀ ହୁଏ। ଗଟିଯେ ସହଜ ବାକ୍ଚ୍ଯା ଦୀ ପାଡୀ ବେକୀ। ଉତ୍ତର କାଗଜ ଗଚ୍ଛର ଗୁରୀ କୂ <hesitation> ପିତୀ <hesitation> ମଜଗୀନା ପରା ଜାଏ। ପରେ ଯହାକୂ ଜଲ ସହୀତ ମିଶା ଜାଏ। ଓ ପତଲା ପତ୍ତ ରୂପେ ଚାପୀ ସୁଖା ଜାଏ।